Ukuishi kwakwe binadamu kumziku kum ilazima namajuto kwene kupelange yalipo kwasababu uwanda kila wanda utange ngukwii ikala uku maisha yahe kuni yani nani <hesitation> iku kuishi furaha kwaf- kwafuraha lazimu wanda uma pata majalibu yao majalibu ali majuto kwene wentu kulanda ku duniani kwa hio vino tukaishi kunzi kukwene majuto yene ilazima tuku pelange tuli nayo